أقدم هواية إلي وأول هواية هي لعب كرة القدم، وهذي اكتسبتها من خلال إني كنت أشوف ناس تلعب كرة القدم لما كنت أسير على الحديقة وأسير على شاطئ البحر، والصراحة حبيت الفكرة بعدين بدأت أشارك معاهم لحد ما كبرت واستمرت هذي الهواية معايا، وهي كثير ممتعة.